אלא מומכן כנזור אלמריח׳ פשי אייאם ולאכן אלספר כידום עאם כאמל ראדי נפכּר מזיאן קבל מא נמשי עאם כאמל בעיד עלא אלעאילה ואלסחאב, וצעיב תבקא מקייד פאלספר טול האד אלמדה, ולאכן מן ג׳יה אוכ׳רא תג׳ריבה זיארת כוכב אכר חאג׳ה מאתתעאודש ומומכן תתעלם בזאף, אלא כנת קוי וע׳נדי חוב אלמוע׳אמרא ימכן נמשי ולאכן ח׳סני נכון מסטעד לכלשי.